ताकत बढौणू कू शरीर मा कुछ इन खाणू छन ज्यूं से हम अपड शरीर ताकत लै सकदा। मांस हवेग्या मछली हवेग्या। दालें हवेग्या सब्जियां हवेग्या साबुन अनाज अंडा हरे पतियां खटटा फल काजू हवेग्या। अखरोट हवेग्या। बादाम हवेग्या। यूंक सेवन से हम अपड शरीर मां ताकत लै सकदा।